بين الكوميديا والرقص باش نختار الكوميديا، خاطر أنا أصلا إنسانه فدليكه ونحب الضحك <hesitation> والضحكة زي ما نبدو نفدلكو، ونحب شكون يبدا يضحك عالنكت متاعي وفي أي قعده حتى وكان نبدو في الخدمه، ديما نبدا نرمي عليهم في النكت والكل باش نضحكهم، بينما الرقيص اي نعم نحب الرقيص ونبدا نرقص والكل، أما تحسها ماهيش حاجه <hesitation> سمحه طياره كيف ال- الكوميديا.